<hesitation> ذات ذات م- مساء كان فيه رائد فظاء، مهمته هو إنه يراقب السماء، وفجأة شاف نجم يلمع بطريقة غريبة، قرر إنه يوجه مركبته الفظائية نحوه، وكلما اقترب منها النجم، شاف إنه هو مش نجم عادي، بل كائن غريب غير معروف، <hesitation> فقرر إنه يلحقه ويشوف شنوهالكائن. <noise>